Ny banky zany da rafitra ara-bola i io. Manome servisy toy ny fitehirizam-bola, ny fandoavam-bola, na koa fitrosam-bola. I banky io zany da manango sy mitanta ny volan'olo apetraky agnaminy ao, da manome tombony koa an'izay volan'olo mipetraky ao.